वासिङ मेसिन भनेको चाइ हम्रो लुगा हरु धुने एक बिधुतिय उपकरण हो। जैले चाइ आफु लुगा हरु धुने हमिले हात लगौनु नाइ पड्डू, हमिले त्या हाल्दिया मात्रै पुगन्छ। उइले साबुन लगौने देखि लैझाइ सफा गर्ने देखि लैझाइ ,माझ्ने देखि लैझाइ सब्बै उइले गरिरहेको हुछ। वासिङ मेसिन को काम ले गर्दा हमरो टाइम समय बचत हुन्छ । अनि हम्लाइ झनजत नाइ हुन, सफा सुहंअर बससक्दौ, चाएको बेला हमि जो लुगा ले धोइसक्द्औ। अनि इसै वासिङ मेसिन माइ सुकाउने बेवस्था ले हुन्छ, जै ले गर्दा हमलाइ घाम नाइलागो, पानि को बचत हुने सबि प्रकार को फाइदा हरु हुन्छ । वासिङ मेसिन को सबभन्दा मेजर काम भनेको चाइ हम्रो लुगा हरु धुने अनि चाइएको बेला हम्लाइ लुगा धोइबटी सुकौने काम गरन्छ​।